Ɓe shangshɨk ngàn mpì <hesitation> nenɨ pɨn ngan mɓut kɨ nana fana, ko jɨ lè ngan. To jɨ lè ngan, mìmanu mwa dung-dung. Ko mun mpìke kɨ mwa mwa, kɨ kò mwa mwarp mwa. Kò mun mpìke kɨ mwa mwa, ko mwa le ko mwa ɓe mwa iya kɨ yal ka, ɗang ko ngan ngan kɨ kam nshɨkɨ, ko ngan kɨ mbìman fɨna, ko ngan pò tong, nag po se kɨnɨ, po shwe kɨni, ɓe shangshɨk ngàn nkin-kin, pìteko nga cɨn shɨkshang kɨ lè fɨna. Ko kanda nga pò shɨkshang kɨ̀ lè kɨ jesu nyi, ɓe nga te me nga cɨn shɨkshàng kɨ̀ lè fana ko kanda mɨ jesu ɗa ɗɨ. Ɗang mɨ jesu ɓe dɨm ɗel mɨna kɨni. Mpì nyi ɗo jɨ mpi na kwat, dɨr nɨna mwa, mwa lè ngan nɗin yɨlɨ. Tò ɓe shangshɨk ngàn. Me ye mpì nɨna mwa ka, ɓe ngan karan ji nɗin yɨlɨ ka. To ɗang mpì nɨna ɗa mwa, ko mwa lè ngan, ko nga jɨ nɗin yɨlɨ, ko ngan kɨ nyokɨ. Pɨpi nè shang shɨk ngàn nkin-kin ɗo gurm mwa dung-dung ɗo mpìkena mwa dung-dung. Har pak kòmeye mwa tòk kwem fana mwa ma, yawanci ndung kɨ gurm mwa mwā mwarp. Ɗang ngan nga kut kɨ nyok shɨ cɨn-cɨni ɓe nga seyil nen dung-dung. Ko nga pò nyin kɨ yɨlse mpì pus le fana. Ko nag te me nga cɨn ko pusdungɨ. Mpì nga te ka cɨn ko pusdung mpì lè fana. Mpì tar lè fana tèr tàr tek bappopkun, ndin kɨ tar ngò sàrpòbap. Ko nga pò kang kɨnɨ. Pò ji mpòkin ɗo nyɨ, mpìtèko nga nyin shɨkshang kɨ lè fana kòye mwa jɨ mwa lè ngan. Nɗin yɨlɨ. Lè fana shangshɨk ngan nkin-kin. Mbì cɨn-cɨn fana komeye nen jɨ nga jɨ nɗin yɨlɨ, ko nen yɨt ngan kɨ kam, ko nga pò cɨn kɨni mwa, shangshɨk ngan nkin-kin. Ngan kɨ bɨ ce ko nga lɨ dɨde mpì le fana ka. Mpì lè fana shangshɨk ngan nkin-kin. Yedda na ka ke na ɓe nga lɨ nyɨ te ɗo nyɨ dung. Nga kat cɨn ngan. Dɨde cɨn ngan rit-rit. Ko lèp ngan nɗin yɨlɨ, ko nga yal ko nga pò mwen. Pak gurm mwa kɨ shi ko mwa mwènɨ ka. Pak gurm mwa, mwa kɨ sar mwa ka. Pak gurm mwa mwa kɨ yɨt mwa ka. Pak gurm mwa mwa kɨ kom mwa ka. Ɗang mɨ na ngan kɨ bɨ ce ko nga lɨn dɨde ka, kuma nga ɗel go ɗa mwa shɨ bɨ ce ka. Ɗang pɨ yit ngan, pɨ kom ngan, pɨn mbìman ngan, pɨn sar ngan, pɨ shi ngan ko nga pò mwenɨ. Ko nga pò se kɨ mbise, ko nga pò shitcɨn shɨ sar na. Ko nga po ni kɨ pi. Ko nga pò shɨtok shɨ po, nga pò fut kɨ nyok shɨ gɨzɨng, ɓe mè ɗo nga lɨ dɨde? Pusdung ɗo nga pò gyi kɨnɨ ko nga cɨn mpì lè fɨna. Lè fɨna shangshɨk ngan nkin-kin. Rit nshɨk ngan ba dama. Ritshɨk ngan dɨ dɨɗe ba de ba. Rit nshɨk ngan kwat mpì yeda ngan gyi, ɓe shangnshɨk nkin-kin. Lè fɨna nɗin yɨl, ɓe shangshɨk ngàn. Lè fɨna kàm ɓe ngà man bi ko nga li ka. Mpi yedda nga ka kena. Nga pò mwen ka yɨar, ko nga me lɨying ko nga ni yedda gurm mwa gyi. Pak gurm mwa tong ka yɨar, ko mwa pò mbì nang mwa. Pak gurm mwa lɨ yinɨ. Mwa kɨ mbise dung-dung ɗang mwa <hesitation> ɓe mwa yal ko mwa se ka. Ɗang ngan ye ngan kɨ kam, ko <hesitation> nga yal kà gyi mbise ɗa Ko ngà kàt, ko nga sè. Ngan ɓà cen shɨ po, ko ngan ɓa cen shɨ sar kà kā lep mpo. Ngan kwat ɓe nga ɗàp ko nga cɨn amfani shɨshɨk. Ɓe nganɨ nga seyɨl nen nkin-kin mpì lè fana ɗa. Nga seyil nen knin-kin nyet mpì lè fana ɗa. Ko nga pò shɨkshang. Ko pò shangshɨk ngan nkin-kin. Mpì ba bì ngan ɓe nga lɨ dɨde, im ba yesu ka, ɓe ngan kɨ bɨ ce kò ko nga lɨ dɨde ka. Nga pò ni kɨ kò nga ɗel mwa mwā, mwa dung-dung. Ɗang ngà ɗel mwa komeye ngan kɨ nyok shɨ cɨn-cɨni shɨ bɨ ce ko dit ɗɨ ka. Ko nga lap, ɓe won ndùng, ko kɨka na mwa, kɨ mɨsna mwa, kɨ jep fana mwa, ɓe nga wum mwa dung-dung, ɓe har cɨncɨni ɓe ngan kɨ nyok ɓe mè ɗo nga lɨ ndɨde? Kɨ rit ko ngà cɨn pusdungɨ, ko nga cɨn pìdung kɨ shíkshang, nga nyi shɨkshang mpì lè fana kòmèye mwa lè ngan nɗin yɨl. Ko ngà seyɨl nenɨ mpì bi komeye yɨt ngan kɨni mwa. Kam kòmèye ngan kɨni we dɨr nen. Mbìman kòmèye ngan kɨnɨ ɗa, we dɨr nen. Sar mwa kòmeye ngan kɨni we dɨr nen. Shi mwa kòmèye ngan kɨni we dɨr nen. Ba bɨ ce kò ngan ɓe nga cɨn shɨ kena nɗin shɨk fana. Ɗang kome fana ɓe we dɨr nen. Ɓe nga seyɨl nyɨ mpì yedda jɨ kɨ ngan nɗin yɨlɨ, ko yedda ngana ka kena nɗin yɨlɨ ɓe ngana seyɨl nyɨ ɓang. Lè fana shangshɨk ngan nkin-kin. Lè fana shangshɨk ngan nkin-kin. A kwat ɗo jɨ kang mun kɨ mɨsna ko mu jɨ mu lè, mu la jep mwa kɨ shak. Tè mu jɨ mu la jep mwa kɨ shak ɗa, ɓe aha ɓe mɨsna kɨ cɨn yi kurang-e, ɓe nyi kɨ kɨ mùt ɓang. Ɗang ngan, kɨ je ɗa mwa, nga po se kɨnɨ kɨ mwa, nga po shwe kɨnɨ kɨ mwa. Nyɨ kɨnyi sàr kɨ pò. Ɗang ngà cam ter lùyin ka. Nga càm ter kɨ jep fana ɗa mwa lùyin ka. Kò ce ke kɨ pyan nyɨ kashi kɨnɨ kaɓang. Ɓe mè ɗo nga lɨ dɨde? Ngà lɨ tè ɗo nyɨ dung. Shangshɨk ngàn kɨ lè fana, ko shangshɨk ngan kɨ lè kɨ jep fana, yedda <hesitation> nga jɨ nga la mwa. Pak mwa met mwa mbutolɨ, pak mwa dɨr na. Mun kɨ mwa nɗìn wokɨ. Ɓe kò mun kɨ mwa dɨr mwa nyi ɗo kɨs kɨ mwa gàk. Ɓe nga lɨ te ɗo nen dung. Ɗo nen kɨ dùng-dung kɨni nyet. Do nyɨ kɨ dùng-dung kɨni nyet. Pɨpì shɨkshang fana ɗo pɨpi ye bɨ ce yɨt ngan kɨ mwa ko dit ka. Ko mu po se kɨnɨ, mu po shwe kɨnɨ. Mimayi mwa, jèp mpìke kɨ jep fana kɨni mwa mwā wum pak mwa. Mù wùm pak mwa ɓang. Pak mpìke kɨ <hesitation> jep fana kɨni mwa, ɓe kò, pak mwa kà pì mbìtang ka. Pak mwa ɓe mwa iya kɨ yal ka, ko kanda ɗom ɓe ngà tàng mɨ cok na kɨni mwa ɗɨ. A ɗò jep fana mwa gyi ɓang. Mìmal kɨ mwa mwā dung-dung ko mwa ka pì mbìtàng mwa ka mwā. Kò mwa pò tong nwok mwa. Kò mwa cɨn mbì shwe-shwe mwa, mwa cɨn yiar kɨ bi cɨn ka mwa berkɨtei. Ɗang mun kòmeye mun mpò tong ko mun dɨdɨr mwa ko mwa jɨ, <hesitation> mwa jɨ, mun pò langkɨ sar mun, ɓe mu lɨ nen tè ɗo nyi dung. Mu lɨ ndɨde tè ɗo nyɨ dung. Ɗo ndɨde kɨ dùng-dung kɨni nyet. Mpì bɨ ce, mun ɓe mu cɨn mpì dɨde ka. Se kagak kɨ mbìman kɨni ɗo nè pò pɨn kɨ kam ɗa mùn. Ko har cɨn-cɨni, ɓe mu pò shwe kɨnɨ kɨ mwa, mun pò làng kɨnɨ kɨ mwa. Har mu pò put ɗɨ ɓe mun pò ɗel kɨ pak gurm mwa. Ko ɓang nshɨk, ɓe mu pò ni kɨ go kò ye mu ɗel mwa mwā ɓang. Mbise ko ye mu pò se kɨni mwa Ɓe mu pò ni kɨ go ye mu ɗel mwa mwā, ɓe me ɗo mu lɨ ndɨde? Nyi ɗō ɗo nyɨ dung ɗa gak. Shang shɨk ngan mpì lè fana nkin-kin. Ko shang shɨk ngan kwat, mpò nga jà kat jep mwa. Ko nga la je ɗa mwa, ɓe shangshɨk ngan nkin-kin. A ɗo nga po shwal kɨ yɨlse fana lemet dɨr dɨde ɓang. Mpì ko nyɨ làngsar mwà ngan. Ko nyɨ terkazɨm kɨ mwa ngannang. Ko nyɨ terkazɨm kɨ mwa. Ko nyɨ mwa ɗak-a ɓe mwa man warn kɨ nenɨ. Ko mwa ɗak-a ɗa mwa wap nyɨ. Ko nyɨ shangshɨk mwa kɨ nenɨ, ko kanda nga po nyin kɨ yɨlse fana nen, mpì lè fana ɗa ɗɨ. Ɓe mwa ɗak-a ɓe mwa man lè kɨ mwa pet. Ko mwa shwal, mwa shwal dɨde. Ko mwa, dɨde ɗak-a ɓe nyɨ yè sar mwa kagak kɨ ngan. Ko mwa ɗak-a ɓe mwa bar ngò la kɨ wap kɨ nenɨ. Mpìteko mù ni rit kɨ nenɨ. Ko kam kome mwa pɨ mwa, dɨde ɗa pɨ mwa ɗa, ɓe mwa cɨn shitcɨn dɨde shɨ kam kòmèye pin mwa ɗa. Mpò gha lap mpìke kɨ mwa mwā dung-dung, ɓe mwa, ɓe pak mwa mù wum mwa, bìsa gà bì ɗom ɓe nga li ɗɨ. Mu wum mwa dung-dung. Ko mwa kam ka mwa dung-dung. Pak mwa gurgu mwa pò mwen ka yɨar mwa. Kakut mwa. Pak mwa ni pi ka. Ngò vum mwa. Pak mwa ngò kom dùr mwa, mwa iya fwokom ka. Ɗang mwa, ɓe mun kagak kɨ mwa. Mu pò se kɨnɨ kɨ mwa, mu pò shwe kɨnɨ kɨ mwa. Mu pò làng kɨnɨ kɨ mwa. Mu purɨ mwa la mbì vutat mwa, mwa zhwal, mu put aha ɓe mu bar gurm mwa nèr kɨ gurm mwa, ɓe shɨ mbìman ye mɨ coknu ka. Lè fana ɓe shang shɨk ngan nkìn-kin. Me ye kaɗang ngan ka ɓe nga la mwa kaɓang. A ɗo shangshɨk ngan kɨ lè fana, ko shangshɨk ngan kɨ kanda nga la mwa ɓang. Ɓe mwa ɗak-a ɓe me ye nenɨ nyɨ pɨ je ɗa mwa mwā, ko mwa mwā jɨ mwa la mwa ɓang, ko kanda nga, nga, mwa lè ngan ka nga nɗa la mwa, ɓe mwa ɗak-a ɓe mwa jɨ mwa la mɨ mwa mwa ɓang, ko mwa cɨn shitcɨn shɨ Kam kòmèye mwa pɨ mwa nɗin lɨmar kɨ dɨde. Ko mwà wap nyɨ shɨ kam komeye mwa pi mwa. Ko nyɨ ɗàp mbì shwē-shwè kòmeye po ɗaga, pò ɗap kɨ shɨknkarng mwà nɗìn kɨ yɨl nyi. Ɓe mu po nang kɨnɨ pò dɨde tè me ye dɨde nyɨ làngsar mùn. Ko nyɨ gwàng ke mwà mun ka pɨpi komeye shang wang ka. Ko nyɨ lè mwa mùn ka yɨar rang. Ko mwa ni warng kɨ nenɨ. Mpì mun mun nɨn kɨ mwa mwā, kɨ nɨn kɨ mwa mwā, ɓe mu man warng kɨ nen, ko mu po wap kɨnɨ. Ɗang mwa, mwā ròt fwot kɨ ɗo kɨ nen ka. Bi lē kum pò nang kɨnɨ po dɨde tè meye cir shingkarng kɨ mwa, ko mwa le, ep yit ɗɨ, ko mwà làp dɨde ɗo ɗa, ko mwa cɨn amf cɨn shitcɨnɨ shɨ bi kòmèye dɨde pi mwa. Kam kòmèye nen pɨn mwa, kɨ mbìman kòmeye nen pɨn mwa, kɨ nyòk kòmèye nen pɨn mwa, ɓe mwa kɨ bɨ ce mpì cok kɨ mwa ka, ko kanda mu pò shwal kɨnɨ lemet dɨr dɨde, teni dɨde ɗa ɗo pɨn bɨ ɗa mwa mun, ɓe me dɨde ɗa nyɨ lē nɗin shɨngnkarng kɨ mwa, ko mwa ɗak-a ɓe mwà man nenɨ, ko mwà wap nyɨ shɨ kam komeye nen pɨ mwa. Ko mwa cɨn shitcɨnɨ shɨ kam kòmèye nen pi mwa nɗin lɨmat kɨ dɨde. Ngan pò nang kɨnɨ pò dɨde tè, meye cir mwa, ko har mwa bar ngo lɨ shɨktòk kɨni nɗin lɨmar kɨni ɓang. Mpì kam kòmeye pɨ ngan, ɓe shangshɨk ngàn nkin-kin. Ka pi nga ya dit ɗɨ, ɓe nga pò shitcɨn kɨ dɨde, har shɨ cɨn-cɨnɨ, ɓe nga seyɨl nen nkìn-kin. Nga seyɨl nen nkìn-kin. Mpì pɨ kam ɗa ngan, ko lè ngan nɗin shɨngnkarng kɨni, ko lē man kɨni ngan nɗin shɨngnkarng kɨni. Ko <hesitation> lè fana ɗa, ɗo lē ko nga jɨ ko pɨn mbìman ɗa ngan. Po pɨn man kɨni ngàn nɗin shɨngnkarng kɨni, ko nga man nyɨ nkin-kin. Nga man nyɨ ko teni ba bi bgan kɨnɨ mɨ cokna, se kome fana ɓe we dɨr nenɨ gàk. Ɗa nga po nàng kɨnɨ mpì je ɗa mwa, mpò dide mpì je ɗa mwa ɓang. Tè dɨde nyɨ lè nɗin shɨngnkarng kɨ mwa, ko mwa ɗak-a ɓe mwa man nyɨ ɓang, kò kanda nga man nyɨ ɗa ɗɨ. Nyɨ shit man kɨni mwà ngàn. Mpì ngan shɨkena, ɓe ngan ɓà lɨ mwà ko mwa fwot ka. Lōlok nyi ɓe lokaci kɨ dɨm rù, komeye ya lɨ shitok ngem, ɓe gyem fwot gha ka ma. Bi lè ko mu pò shwal kɨ wa lèmemt dɨr nen ɗo ɗa. Ko dɨde ɗò nyɨ cir mwa mùn. Ka ɓe mwa fwot mun nɨn <hesitation> kɨ mwa mwā zɨka. A lɨ shɨktok ɗi nyi ɓe gyem tàng gha shɨ bɨ ce ka. Bi lè ko nga pò shwal kɨ mwa lemet dɨr dɨde ɗo ɗa. Ɓe lè kɨ mwa shangshɨk mùn. Lè funu shangshɨk mùn. Yedda dɨde jɨ kɨ mun nɗin yɨlɨ ɓe shangshɨk mùn. Pak gurm mwa ɓe mwa jɨ ka ɓang ma. Mpì nen lè mwa ko mwa jɨ nɗin yɨl ka. Pak gurm mwa ɓang ma, ɓe mwa jɨ mwa kàt lè kɨni ka ma. Har màt ce ɓe lɨ kɨ ngan tè, wàk mɨna ɓe nga le ɓe nɨ mu-mùt, ɗang mɨ ɗa ɓe ɗa wòn ɗa gam ek kɨni dit ɗang ɓak ka. Ɓe ngan kòmèye mwa lè ngan kwà nja kà lè ɗa, ko nga le, ɓe mè ɗo nga lɨ nen ne? Ɗo nen nkìn-kin, mpì lè komeye nga jà ka lè ko ngà lè.